"هفضل اني اقعد على الأرائك أو على الكنبة زي ما بنقول عليها هنا في مصر الكنبة بالنسبالي مريحة جدا احسن من الكرسي وفي نفس الوقت مش زي السرير يعني انت تقدر تقعد عليها و <hesitation> تكون مريحة يعني بالنسبالك ودي يعني حاجة جميلة جدا بالنسبالي يعني دي الحاجة اللي انا بفضلها"